Sɛ mokɔ m'enyim dapɛn kor a, mɔhwɛ dza orisi wɔ hɔ na meba m'ekyir a mahwɛ dze atoto me bra yie.